باش نبدل العجلة متع الكرهبة ولا متع البسكلات، يلزم يكون عجلي د- ديما عندي عجلة إحتياطية في <hesitation> كرهبة، ونجبد اللي يكاليو بيه الكرهبة هذكا نجبد المفتاح اللي باش اللي باش نفتح بيه <hesitation> براغي متاع العجلة، نعلي الكرهبة ونبدا نحل في براغي متاع عجلة حتي لي نجم نجبدها نحيها، بعد نجبد العجلة جديدة نركبها في بلاصتها ونلبس مليح وبعد نرجع نهبط الكرهبة ونخلبي كل شي من تالي.